Non, tracamundeal el parecel puebreru colos meyus no es éticu, porque enviola la ralidés, el traslumbreu i'l drechu delas pressonas a entangal los su parecelis enhormaus librimenti.